समाज में कला का परियोजन है अलग अलग प्रकार के चीज। बनावे लाहिन और अलग अलग प्रकार के काम करे खातिर। कला के उप्योग जरूर बाचे जैसे में कुछ आद्मिन पेंटिंग कर चे। कुछ आद्मिन मूर्ति बनावे चे तक कुछ आद्मिन गाना गावे चे।। चित्रकारी भी कला के ही एक रूब बाहिन अगर कोई। आद्मिन तबला धोला के या वाइलन बजाओ चे तो भी कला। के अंतर ही आवे आवे लाहिन लेकिन कोई छोटा या बड़ा। एकरामे नहीं करे सारे कला के दिशाएं सब अलग अलग। आपन आपन जगह पर उत्कृरिष्ट मनल जाथ चे।